<hesitation> Vôlôhagny aspirateur fa hainy <hesitation> haintsika oe magnadio tragno, fô ra ôhatra oe tegna ampilamigny fomba fiasany a <hesitation> oe alamigny tsara oe tagny f'avy nandalôvagny zao f' tsy ampandalovigny azy de amptitezigny aby aby tragno jiaby amzay fotoagna izy tsy - tsisy douty amle oe tsy <hesitation> misy rivotro tsy voasesitry.